<noise> Gny haiko zao da: vinaigre fotsy, vinaigre mena. I vinaigre mena toy fendemea laoky, la laoky mahery da asia azy da malaky malemy; gn vinaigre fotsy amizay lafa hanao lasary. Lasary karôty, lasary manga, lasary goavy, lasary cocombra, <noise> salady.